أجلها أول شي تخفقين كريمة تجيلة مع السكر والفانيليا حتى تصير تجيلة، بعدين تصبين الحليب المكتف المحلى وتحركين المكونات ويا بعض، تحطين الخليط في وعاء وتغطينه بكيس النايلون، تحطينه في الفريز لمدة ست ساعات.